Mengkasah kuti me wewila loit laker se itu teleu manam bale mengede ngede te saitu rongki tene tou ka apa waayan te medo wo tu maapu rior wo itu pila lani kaampitku sa itu toro wela wiam bank kaa samanam bank pilane pila lani kaampit tei susur nando komedo nitu